Kein beu in yil <hesitation> ka yilbe keuna kag yil be keuna beu kud yeru beu kud kag yil yile be keuna gbou be keuna bid son beu kud yeri beu kid ne’a nen gi bud teu sunu dun gi bud teu suno beu kud ina yeru in keu yilesi geu ida gbou keuna i keu gboi geu yanda dun gi vela in vel dun gisi ko yanda nen gi vola kagari beu kud yeri beu kud tu ning be manga gog be welga in ningbe manga beu kudyeri beu kud gisa keu nen gisa keu yile-yil gisa am yilero bobm ki wula yile su keu guba tooh gbousa pat indan ban idan keun keu kuru tooh yan taya yan baba a seng-geu dun gi turu koh ida dungi voh i da nen gi vda i kud ta kegi yilebe keuna keuna bid abu vol keu dun girita. kein beu boo kega meuba ye kin ning turu kam teu gan wul ba ne si vouse in <hesitation> in ning wul’u teu bagalu bagalu neb gan wulbe bura beu pii geu beu ege geu beu pa kege boro beu ro beu pa kegayei geu beu seen si keu kuru beu sei geu sei pa ara am bagaleru wuu beu vung’a ta beud tel beu bi kunu kegari ma tu zum ma tu teu bilikoh ma tuteu gan wul beu koh gan wulbeu be sin tu gbaa idan bagal kerah i dankein sen bina ida ina kein damin keu pan vuna bid telbeu teu keun bina kege ma tu teu bilu ma tu teu ligeu temu ma tu teu gan wul beu koh